Enyifura yɛ yaw, enyifura yɛ yaw paa na mbom nokwar nye dɛ, dɛ m'enyiwa befira paa munnkotum ehu biribiara mebɛyɛ moho biribiara dze, mebɛpɛ dɛ mebɛyɛ tsiw mbom. Meyɛ tsiw a, annyɛ a m'enyi hu adze ntsi mobotum aboa moho kakra, obi ka biribi na manntse a, mobotum m'egyina ne ndzeyɛɛ a ͻyɛ do dze ehu ne ntseasee kakra. Etsiw na enyifura dze, nka mebɛfa tsiw.